Nzi no'kwata amaizi, no leeta omukyeere no'banza no'gwogya ne gweera. Okumara kweera, no sensa amaizi agatali marungi no'gongeramu niikwe no'teeka hakyooto. Omucheere ne'guchumbwa mpaka amaiizi ago gomere <hesitation> paka omuceere guhiire.